fullyrðingar um að þunglyndislyf séu gagnslaus eru bæði rangar og hættulegar segir sænskur prófessor í lyfjafræði það geti ógnað lífi sjúklings að hætta að nota þunglyndislyf ráðamenn á Ítalíu og í Frakkalandi eiga í harðvítugum deilum sín á milli um málefni flóttafólks stjórnvöld á Ítalíu neituðu að taka við hópi fólks sem bjargað var á Miðjarðarhafi fyllilega löglegan og ráðleggur bandarískum stjórnvöldum að áfrýja ekki Ólafur Jóhann Ólafsson aðstoðarforstjóri time

ný Búrfellsvirkjun sem verður um þrjú hundruð metra inni í fjalli við hlið þeirrar gömlu verður tekin í notkun eftir tvær vikur unnið er í kappi við tímann til að ná framhjárennsli yfir sumarið það verður tómlegt í kirkjum landsins á laugardaginn en fjöldi

tilvonandi brúðhjóna hefur frestað hjónavígslum vegna leiks Íslands og Argentínu á h m þá verða því er ranglega haldið fram að þunglyndislyf virki ekki og auki líkur á sjálfsvígum þetta sýna niðurstöður rannsóknar sænsks prófessors í lyfjafræði það sé skaðlegt að telja fólki trú um að lyfin séu gagnslaus enda sýni rannsóknir fram á að þau dragi úr

og sjálfsvígum fjölmiðlaumfjöllun um

var rædd á Norræna geðlæknaþinginu sem sett var í Hörpu í dag því hefur verið haldið fram að svonefnd SSRI lyf til að mynda

geri jafnvel illt verra og auki líkur á sjálfsvígum

við Háskólann í Gautaborg ákvað að rannsaka sannleiksgildi þessa og komst að raun um að fullyrðingarnar voru rangar

fólki sé talin trú um að það ætti ekki að nota þunglyndislyf

um lyf við geðsjúkdómum er mun meiri en neikvæð umræða um lyf við öðrum sjúkdómum útrunnið þannig að þau kosti ríkið ekki háar fjárhæðir útgerðarmenn eru almennt ánægðir með ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar um veiðar á næsta fiskveiðiári sem kynnt var í dag stórauka má veiði á ýsu og ufsa auk þess sem þorskkvóti eykst lítillega gagnast útgerðum smábáta vel og fyrir stórútgerðir gæti aukin þorskveiði aukið útflutningsverðmæti um allt að fjögur prósent mesta athygli í ráðgjöfinni um aflamark fyrir næsta fiskveiðiár vekja stórauknar veiðiheimildir ýsu og ufsa auk þess sem þorskstofninn er talinn þola aukna veiði lögð er til um fjörutíu prósenta aukning á aflamarki ýsu og leyft verður að veiða tæp fimmtíu og átta þúsund tonn þá verður aflamark ufsa aukið um þrjátíu prósent og leyft að veiða sjötíu og níu þúsund tonn enn fremur

má auka lítillega veiðar á þorski og steinbít og þessum niðurstöðum var vel tekið í dag auðvitað verulega jákvætt að sjá þessa miklu aukningu í ýsunni sérstaklega það kom nokkuð á óvart

tíma að við sjáum þessa

aukningu og það er auðvitað ekkert annað en jákvætt

skipti minna máli fyrir afkomu því markaðsaðstæður og skattlagning sé þannig

svari vart kostnaði sem stendur en að þorskstofninn standi vel sé afar jákvætt þannig að það að við séum að sjá svona ja litla aukningu en þó stöðuga aukningu það er mjög jákvætt vonandi verður framhald þar á næstu árin Örn Pálsson framkvæmdastjóri Landssambands smábátaeigenda segir þá afskaplega ánægða með aukna ýsuveiði smábátasjómenn veiði mikið af ýsu og þar hafi þurft

að leigja kvóta þess gerist varla þörf á næsta ári miðað við aukninguna nú þá komi aukinn þorskkvóti þægilega á óvart og aukin steinbítsveiði komi sér vel en Hafró flutti ekki eingöngu jákvæðar fréttir í dag þannig dregst veiði á gullkarfa og íslensku sumargotssíldinni saman síldarstofninn stendur illa og veiðin þar minnkar jafnt og þétt var sextíu og fimm þúsund tonn fyrir

að minnka um helming svo gott sem vegna sýkingar þannig að það er ekki að sjá að það sé breyting þar á og það eru auðvitað leiðinleg tíðindi brestir eru í samskiptum stjórnvalda á Ítalíu og Frakklandi vegna málefna fólks á flótta efnahagsráðherra Ítalíu afboðaði fund með kollega sínum frá Frakklandi og sendiherra Frakklands í Róm var boðaður í utanríkisráðuneytið til

svara fyrir ummæli forseta síns um meðferð á flóttafólki koma skipsins Aquarius að Ítalíu hefur hrundið af stað deilum á milli Ítalíu og Frakklands um borð voru sex hundruð tuttugu og níu manns sem bjargað var á Miðjarðarhafi undan strönd Líbíu og ætluðu að freista þess að hefja nýtt líf í Evrópu stjórnvöld á Ítalíu vildu ekki taka við fólkinu og var skipinu vísað á brott málið vakti mikla reiði víðs vegar um

heim þar á meðal í Frakklandi Macron Frakklandsforseti ávítaði stjórnvöld á Ítalíu fyrir framgönguna í málinu sem hann kallaði kuldalega og óábyrga

innanríkisráðherra Ítalíu sagði Ítali ekki eiga gagnrýnina skilið og skoraði á stjórnvöld í Frakklandi að standa við eigin loforð

biðji Ítali afsökunnar á ummælum sínum geri hann það ekki gæti forsætisráðherra Ítalíu hætt við fund með Frakklandsforseta sem á að fara fram á föstudag í dag afboðaði efnahagsráðherra Ítalíu fyrirhugaðan fund með efnahagsráðherra Frakklands þá var sendiherra Frakklands í Róm kallaður á teppið í ítalska og honum gert að svara fyrir ummæli franskra ráðamanna eftir að bæði Ítalía og Malta neituðu að taka við fólkinu varð á endanum niðurstaðan að

færi til Spánar búist er við að skipið leggist að bryggju í á laugardag rannsókn á andláti karlmanns á sjötugsaldri í íshelli í Blágnípujökli í febrúar síðastliðnum er lokið og staðfest að dánarorsök var súrefnisskortur vegna

hellinum samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á Suðurlandi er ekkert sem bendir til þess að nokkuð saknæmt hafi átt sér stað og um slys hafi verið að ræða varað hafði verið við ferðum í

bandarísk stjórnvöld töpuðu máli sem þau höfðuðu til að hindra

að neytendur muni hagnast hann fagnar niðurstöðunni og því að komast núna heim í íslenska sumarið ATT er eitt stærsta símafyrirtæki Bandaríkjanna og nærri tvö ár eru frá því að það gerði tilboð í

time

núverandi stjórnvöld lögðust gegn samrunanum og sögðu hann ekki koma sér vel fyrir neytendur sem yrðu að borga meira fyrir afþreyingu og fjarskipti fyrir vikið dómarinn tók ekkert af rökum dómsmálaráðuneytisins til greina þannig að núna verðum við að sjá næstu daga hvort að þeir áfrýja

beðið með eftirvæntingu þar sem hún mun að líkindum hafa áhrif á töluvert fleiri samruna

og svo framvegis en bleiki fíllinn í réttarsalnum var Donald Trump forseti Bandaríkjanna hann hefur ekki farið dult með óánægju jafnvel hatur sitt á c n n fréttastöðinni sem time

hann hét því raunar á kosningafundi að koma í veg fyrir þennan samruna dómarinn í málinu skilaði hundrað sjötíu og tveggja blaðsíðna niðurstöðu þar sem hann hafnaði málatilbúnaði stjórnvalda um að neytendur bæru skarðan hlut frá borði að reikningurinn myndi hækka

samkeppni á markaðnum niðurstöðunni var fagnað á skrifstofu Ólafs Jóhanns sem gaf það út fyrir löngu að hann myndi láta af störfum þegar af

yrði nú getur hann líklega farið að pakka niður ef allt fer vel þá förum við að koma okkur framhjárennsli yfir sumarið virkjunin er neðanjarðar og verður vígð eftir tvær vikur Búrfellsvirkjun var tekin í notkun nítján hundruð og sjötíu en um einum og hálfum kílómetra austar hafa síðan í apríl tvö þúsund og sextán staðið framkvæmdir við stækkun þær þurftu ekki í umhverfismat því Skipulagsstofnun mat það svo að þeim fylgdi lítið rask og lítið bæri á

milli Búrfells og Sámsstaðamúla er að ljúka vatni var hleypt á virkjunina í síðustu viku

með þeirri gömlu bæði mannvirki og

vatni er hleypt inn í stöðina í gegnum inntak og þaðan fer það niður um eitt hundrað metra löng fallgöng það knýr svo vélina sem framleiðir rafmagn sem fer upp í

á yfirborðinu en vatnið heldur svo áfram sína leið en þar vinna nú um hundrað og fimmtíu manns við að ljúka verkinu framkvæmdir við stækkun Búrfellsvirkjunar hafa staðið í rúm tvö ár og lýkur síðar í þessum mánuði stöðvarhúsið sjálft er um þrjú hundruð metra hérna inni í

mjög vel við erum núna stödd hérna í stöð sem er næstum því alveg tilbúin við stefnum að því að gangsetja í lok mánaðarins stöðin er núna með uppsettri einni vél einni hundrað megavatta vél en en við höfum hannað hana þannig að við getum bætt við annarri vél síðar meir ef þörf krefur kostnaður við verkefnið er um sautján milljarðar króna og allt á áætlun að sögn hún segir verkið mjög umfangsmikið enda lítið þorp risið undir starfsmenn en stefnt er að því að vígja virkjunina tuttugasta og áttunda júní það er óvenjulegt að það sé gert snemmsumars en þessari virkjun er ætlað að nýta um fjórtán prósent þeirrar orku sem fer að jafnaði fram hjá Búrfellsstöð á hverju ári og tíminn er naumur því það er óvenjumikið vatn í lóninu og rennur nú þegar fram hjá við viljum gjarnan að stöðin geti nýtt þetta sem vanalega þessu svæði þannig að þess vegna erum við að gangsetja hana núna í upphafi sumars vegna þess að það er svo mikið vatn í Þjórsá yfir sumartímann maður sem skemmdi þrettán bíla með ofsaakstri á Reykjanesbrautinni í gær hefur verið úrskurðaður í vikulangt gæsluvarðhald þetta staðfestir Skúli Jónsson aðstoðaryfirlögregluþjónn í Hafnarfirði einn var fluttur á slysadeild eftir áreksturinn en Skúli segir manninn hafa stofnað lífi fjölda fólks í hættu og að rannsókn lögreglu beinist að því mældist hann mest á hundrað þrjátíu og

og sex kílómetra hraða þar sem hámarkshraði er áttatíu kílómetrar á klukkustund nýr meirihluti beinnar leiðar Framsóknarflokks og Samfylkingar í Reykjanesbæ hafnar mengandi stóriðju í Helguvík og vill rétta hlut

Suðurnesja í fjárframlögum frá ríkinu Kjartan Már Kjartansson verður áfram bæjarstjóri þar er lögð áhersla á bættan fjárhag bæjarins og hraða uppbyggingu innviða vegna mikillar fjölgunar íbúa á síðustu árum fulltrúar flokkanna eru sammála um mikilvægi þess að ná tökum

á fjárhagnum tryggja að atvinnuuppbygging verði í sátt við íbúa og fjölga íbúðum í bænum orðið vandamál ef þessir fólksflutningar til okkar halda svona áfram til langs tíma þetta reynir mjög á innviði og hefur áhrif á

fjármálin það eru auknar tekjur en það er mikill kostnaður sem fylgir þessu en við teljum okkur í stakk búin til að gera þetta meirihlutinn vill þrýsta á ríkið að ljúka tvöföldun Reykjanesbrautar og telur að það hafi hlunnfarið Suðurnesjamenn gert er ráð fyrir að verksmiðja United Silicon taki aftur til starfa tvö þúsund og tuttugu

vill síður að svo verði

að koma í veg fyrir að þessi mengun muni endurtaka sig Friðjón verður formaður bæjarráðs Guðbrandur forseti bæjarstjórnar seinni tvö ár kjörtímabilsins en Jóhann Friðrik oddviti Framsóknarflokks ríður á vaðið Kjartan Már Kjartansson verður áfram bæjarstjóri við höfum verið að mörgu leyti

ánægð með Kjartan hann hefur setið

í fjögur ár þannig að hann hefur töluverða reynslu hann er héðan og er öflugur þannig að við vorum sammála um það og munum leita samninga við hann á næstu dögum ég ætla bara að vona að

tilbúinn í slaginn ég geri ráð fyrir því yfir sumartímann þykir mjög óvenjulegt að laugardagar séu ekki bókaðir undir hjónavígslur í kirkjum landsins en sú verður þó víða raunin næsta

laugardag fjöldi brúðhjóna hefur frestað stóra deginum vegna fyrsta leiks Íslands á h m það verður ekkert að gera ekki nema bara svona rétt til að fylgjast með ferðamönnum og svoleiðis en það verða engar athafnir búið var að bóka þrjár hjónavígslur í Dómkirkjunni en þegar ljóst varð hvenær fyrsti leikur Íslands á h m í knattspyrnu færi fram var þeim frestað þegar fólk áttar sig á því að víða á landsbyggðinni er viðtekin venja að útfarir séu gerðar á laugardögum næstu helgi verða þær óvenjufáar rétt eins og brúðkaupin ég hef stundum verið með athafnir á mikilvægum leikdögum ekki bara í fótbolta heldur heldur öðrum greinum og náttúrlega ekkert af þeim eins stór og þessi leikur það er alveg

séð að menn eru aðeins að horfa niðureftir erminni og kannski á símann en maður horfir í gegnum fingur sér með það þeim prestum sem fréttastofa ræddi við í dag bar saman um að staðan á laugardaginn verði mjög óvenjuleg margir hafi frestað og að þau brúðkaup sem af verður fari fram seinnipart dags það er svolítið örlítið off þegar fagnaðaróp

þá sé það ekki vegna þess að brúðhjónin segi já og

heldur af því að við skoruðum eða messi var straujaður eða hvað það er

heimsmeistaramótið í fótbolta hefst á morgun og þá mun íslenska karlalandsliðið líka leggja í hann til Moskvu þar sem það mætir Argentínu á laugardaginn Edda Sif Pálsdóttir er í heimabæ strákanna í Rússlandi

já við erum búin að vera í þessum litla bæ síðan á laugardaginn og það er fátt sem bendir til þess

þar verði hressir Íslendingar mættir með fána og

heimsmeistaramótið í knattspyrnu tvö þúsund tuttugu og sex verður haldið í Bandaríkjunum Kanada og Mexíkó þetta varð ljóst í Moskvu í dag kosið var á milli sameiginlegs boðs Norður Ameríku og Marokkó norður Ameríka fékk hundrað þrjátíu og tvö atkvæði en Marokkó sextíu og fimm knattspyrnusamband Íslands kaus með boði Norður Ameríku þótt andi köldu í Norður Ameríku um þessar mundir virðast ríkin nokkuð þegar kemur knattspyrnu yfirvöld í Washington settu tolla á ál og stál frá hinum tveimur ríkjunum og uppúr sauð á milli forseta Bandaríkjanna og forsætisráðherra Kanada eftir leiðtogafund sjö helstu iðnríkja heims í síðustu

það ræðst í kvöld hvort íslenska karlalandsliðið í handbolta kemst inn í lokakeppni h m sem haldin verður í

Danmörku og Þýskalandi í janúar Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson er í Laugardalshöll þar sem styttist í leik Íslands og

í Minnesota í Bandaríkjunum fangaði í gær athygli heimsins þegar hann lagði í för sem fáir aðrir en

hugrekki til og var greinilega í vanda statt vegfarendur fylgdust

koma sér fyrir á

þar sem lögmannsstofa er til húsa það er eðli að leita upp á við þegar þeir verða hræddir og það gerði hann með þessum athyglisverða árangri hann sat í dágóðan tíma fastur á og safnaði kröftum áður en hann kom sér sjálfur upp á húsþak þaðan sem honum var bjargað

að veðri þykknar upp um norðaustanvert landið í kvöld og fer einnig að rigna austast vaxandi norðan og norðaustanátt með rigningu norðan og austantil á morgun víða átta til fimmtán metrar á sekúndu síðdegis en skýjað með köflum og þurrt um landið suðvestanvert hiti fimm til fjórtán fullyrðingar um að þunglyndislyf séu gagnslaus eru bæði rangar og hættulegar segir sænskur prófessor í lyfjafræði það geti ógnað lífi sjúklings að hætta að nota þunglyndislyf ráðamenn á Ítalíu og í Frakkalandi eiga í harðvítugum deilum sín á milli um málefni flóttafólks stjórnvöld á Ítalíu neituðu að taka við hópi fólks sem bjargað var á Miðjarðarhafi alríkisdómari hefur úrskurðað samruna símafyrirtækisins ATT og fyllilega löglegan og ráðleggur bandarískum stjórnvöldum að áfrýja ekki Ólafur Jóhann Ólafsson aðstoðarforstjóri time fagnar niðurstöðunni ný Búrfellsvirkjun sem verður um þrjú hundruð metra inni í fjalli við hlið þeirrar gömlu tekin í notkun eftir tvær vikur unnið er í kappi við tímann til að ná framhjárennsli yfir sumarið það verður tómlegt í kirkjum landsins á laugardaginn en fjöldi tilvonandi brúðhjóna hefur frestað hjónavígslum vegna leiks Íslands og Argentínu á h m þá verða

jarðarfarir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

mikilvæga Ísland Litháen í handbolta hér rétt á eftir útsending hefst klukkan hálfátta en leikurinn sjálfur klukkan átta við segjum þetta gott að sinni verið þið sæl